Ny fiantraikan'ny otrikaina azo avy amin'ny sakafo ah amin'ny fomba fandrahoana ny sakafo ah de arakaraka ilay sakafo, ohatra izao ah ny voankazo sy ny, sy ny legioma sasatsany ah de hoanina manta no ahazoana otrikaina kokoa fa misy koa nefa le tsy maintsy andrahoana ela be izay vao azo ny otrikaina ao anatiny ohatra ny hena, ny voamaina toy ny tsaramaso, tsiasisa.